אלא כנת מג׳בור נעיש עאם כאמל בלא כהרבא נצרף בהאד טאריקה: אולאן נסתעמל שמוע ואלפואניס באש נואר פליל, נעתמד עלא אלטביעה באש נסתעמל אלח׳שב ולא אלפח׳ם, נכזן אלמא מן מנאבע טביעיה לש׳רב ואלע׳סל, נרכּז עלא תואצל וג׳ה לג׳ה בלא טיליפונאת ולא תיכנולוז׳יא, נסתע׳ל נהאר פלח׳דמה ואלנשט׳ ואנרג׳ע פליל נקרא אלכותוב ולא נדיר הוואיאת לי מא תחתאג׳ש כהרבא, נחאול נזרע שי חאג׳ה נقدر נסתעמלהא פלאכל ולא פלאע׳ראץ אוכ׳רא, חיאת בלא כהרבא תכון בסיטה ואכת׳ר אתצל בטביעה ולאכן ח׳סהא צבר ותנ׳דים.